Itlar egalariga dumlarini qimirlatish va xavf yoki qiyinchilik paytida egalarini himoya qilish va undan tashqari egasini yonida bo'lish orqali mehr ko'rsatishadi.